армысыздар құрметті интернет қолданушыларым
эфирде желмая интернет жобасы менің аты жөнім данияр есен
ал енді бүгінгі менің қонағым менің жолсерігім менің жолаушым белгілі адвокат абзал құспан мырза
абзал мырза қайырлы күн қайырлы күн
уақытыңызды бөліп сұхбат беруге келіскеніңізге алғысымызды білдіреміз
ал енді ы енді қазақтың жалпы құқықтық сабақ туралы ы әңгіме өрбітсек
біз қаншалықты сауаттымыз құқықтық жағынан
жалпы кей уақытта қарныңыз аши ма осы қарапайым халыққа
қарапайым мысал сіз мхм көлікке отырдыңыз қоғамдық көлікке отырдыңыз
ыыы сізге жаңағыдай кондуктор дейміз яғни сол көліктегі қызмет көрсетушінің өкілі сізге орысша сөйлеп жатыр
сіз толық құқығыңыз бар оған енді қазақ тілінде ол енді қызмет көрсетуге міндетті қазақстанда біріншіден
солай деп жазылған заңда тікелей жазылған
ы мынау эйр астана сіз есіңізде болса иә оғыз доғанмен енді бастан аяқ менің өзімнің ісім болатын бастан аяқ
сонда да дәлелдеп бердік қой енді қалай жазылған
тіпті профильді заң мынау ы әуе ғарыш әуе мынау қатынастарын реттейтін профильді заңның өзінде қазақ тілін еркін сөйлеуге міндетті деп жазылып тұр яғни қызмет көрсетушілер иә
ал одан басқа тіл туралы заң бар одан басқа тұтынушылардың құқығын қорғау туралы заң бар
міне сол сияқты мынау пассажирлер болсын басқа болсын сізге қызмет көрсетуге міндетті қазақша
міне соны талап етіңіз талабыңыз орындалмай ма сіз ол жаңағы кондуктормен ы жаманаттасып жүрмейсіз
сіз сол көліктің қай компанияға тиесілі екендігін білесіз де сіз компанияны сотқа бересіз түсінесіз бе
кәдімгі сотқа иә арыз шағым түсіреміз
сотқа арыз шағым түсіресіз болмаса уәкілетті органға арыз ең болмаса арыз жаза салыңыз
бір бет жарты бет уақытыңыз он минут уақытыңызды қиып жарты бетте мінекей сіздің мынау ы қызмет көрсетуші тұлғалар мхм
өзіне арыз жолдаңыз мінекей осындай нөмірлі осындай жаңағы санды ы автобусқа отырып едім сіздің қызметкеріңіз маған осындай ыыы құқығымды бұзды
қазақша сөйлеуден бас тартты соларға менің құқығым бұзылыватыр осындай заңдармен көзделген
тіпті заңға сілтеме жасамай ақ қойыңыз ең болмағанда қарапайым түрде жазыңыз өйткені ол заңда бар талап ол дейтін
міне қазақ тілінде қызмет көрсетпеу арқылы менің құқығымды бұзып отыр осыған шара қолдануыңызды сұраймын деп жазып жіберіңіз
шара қолданбаса сол компанияны ары қарай сотқа сүйреңіз болмаса біздерге беріңіз
міне абзал құспан мінекей осындай факт мінекей жауабы мінекей жауапсыз қалдырды болмаса жаңағыдай бас тартты ыыы жаңағыдай ы занды талабымды қанағаттандырудан деп беріңіз
біз жинақтап жинақтап ол компания ыыы енді бір ғана фактімен сотқа бара қоймаспын өйткені ол қарапайым енді қолым бос болу керек сол уақытта мхм
ы егер шынымен сондай бір жиі жиі сондай бұзатын бір компания анықтап беретін болса бір үш төрт фактімен мен уақытымды арнап сол компанияны сотқа беремін
ол қоғамдық көлік болмауы да мүмкін ол мына орталық ы ойын сауық орталықтары болуы мүмкін
түсіндіре кетейін жалпы әлем бойынша бұл бір универсалды нәрсе мхм
ы сіз ақшаға сатып алатын нәрселердің барлығы үш ақ түрге бөлінеді классификацияда үш ақ түрге бөлінеді тауар қызмет жұмыс мхм
сіз үй керек болады сізге үйді өзіңіз сала алмайсыз иә сіз журналистсіз
ақшаңыз бар қолыңызда сіз құрылысшылар жалдап өзіңіз жаңағы проектіні беріп үйдің құрылысын тапсырысын бересіз иә
сіз жұмысты сатып аласыз мхм так
сіз ыыы көлікке отырғыңыз келеді болмаса жаңағыдай ойын сауық орталығына барғыңыз келеді не болмаса кинотеатрға барғыңыз келеді әрине оған ақша төлейсіз
сіз ақшаға қызметті сатып аласыз
сіз дүкенге барасыз да азық түлік сатып алдыңыз сіз тауар сатып алдыңыз болды
басқа түрге бөлінбейді үш ақ түрге бөлінеді
осының ішінде ең жиі қолданатын қызмет түріңіз сатып алатыныңыз ол қызмет сатып аласыз
көлікке мінсеңіз де ұшаққа отырсаңыз да жаңа айтқандай жаңағы кинотеатрға барсаңыз да кез келген нәрседе
тіпті ресторанға барғанда да сіз қызмет сатып аласыз тамақ сатып алмайсыз мхм
ресторанға барған кезде оның бағасы не үшін қымбаттады тиісінше олар қызмет көрсету керек па
ресторанда сізге қазақ тілінде қызмет көрсетуге міндетті
ол тұтынушылардың құқығын қорғау туралы заңда тайға таңба басқандай жазылып тұр
біз енді қазақ ы халқы көп жағдайда жанағы ы сотқа арыз шағым түсіруге еріне ме жоқ әлде ол ұзап кетеді дей ме
ол ол да бар неліктен неліктен психологиямызда бар
психологиямызда соттасу дегенді бізде жаманаттасу деп түсінеді
яғни бір бірімен ат құйрығын кесісті әбден барар жеріне барысты енді міне соттасып жатыр дегенді осы санамызға сіңіп қалған
соттасу бұл бір жаман үрдіс сияқты қабылдаған қабылданады бізде әлі күнге дейін
осыған мына заңгерлер халыққа тиісті ағартушылық бағытта жұмыстар жүргізе алмай жатырмыз
еуропада болған жағдайды айтып берейін сізге мхм
бәріңіз де білесіздер мысалы үшін пушкин неден өлгенін білесіздер ғой
дуэльде дуэльде мхм енді соны бір керемет бір мәрттік деп есептейсіз бе
меніңше ол ақымақтық түкке тұрмайтын нәрсемен ы бәстесті шықты да бір бірін атып тастады өлді де қалды
әлем керемет орыс халқы керемет ақынынан айырылып қалды иә мхм
міне осы мәдениет былайша айтқанда ы негізі еуропадан келген болатын орыстарға мхм
ы еуропада кез келген даулы мәселені ы әуелде қылышпен болмаса жанағыдай кейін пистолет мынау енді отты қару жарақпен қарумен шешу деген бар
түкке тұрмайтын нәрсемен ы бір ы вальс вальске бір әйелді екі джентельмен қатар шақырып қалды
ана әйел біреуін таңдайтын болса екіншісі ренжіп қалуы мүмкін де сол бойында жанағыдай қолына перчаткасын алып жерге лақтырады
ол деген сөз мен сені дуэльге шақырамын деген сөз болды
сол сәтте екеуі барады да ы арнайы жаңағыдай адамдары бар ы шпагаларын шығарып болмаса пистолеттерін шығарып бір бірін атады біреуі өледі біреуі тірі қалады
екеуі де жаралануы мүмкін де мхм жаңағыдай түкке тұрмайтын нәрсемен
осыны еуропаны философтар алғашқы болып қолға алды
олар айтты мынау болмайды мынадаймен біздер керемет мәрт енді сондай нәмәрт мінезді азаматтарымыздан айырылып жатырмыз

дау бола ма мхм дауды мәдениетті түрде сотта шешейік
сотта шешуді біз насихаттайық деген іспен нақты кәдімгі мақсатты түрде айналысты
соның нәтижесінде қазір еуропа болсын еуропаның мәдениеті жеткен америкада болсын кез келген даулы мәселені өркениетті жолы даулы мәселені шешудің сот екендігі қазір бекітілді
мысал үшін америкада ыыы миллионер миллиардер адамдар тіпті мхм белгілі бір даулы мәселеге килігетін болса екінші бір адамды
екінші бір миллионерді сотқа береді сосын моральдық залал ретінде бір долларды қояды
бір доллар өндіру деген сөз сол арқылы ол дейтін менің мақсатым жаңағы сотқа беріп сені сенен ақша табу емес
сотқа беру арқылы өркениеттік жолмен өркениеттік тәсілмен өзімнің дұрыс екенін дәлелдеймін деген дегенді білдіреді
сол осы нені басшылыққа алып бізде ы эйр астананы сотқа берген кезде эйр астана қандай бай компания екенін бәріңіз де білесіздер мхм
біздер бір тиын қойдық бір теңге қойдық әдейі
мен өзім бір теңге қойдым
сол бір теңге жарайды принципті түрде барып ендігі негізгі талапкер жаңағыдай мен енді заңгермін ғой бүкіл идеяның былай басқарып неткен енді енді заңды тұрғыдан өзім талап арыз қойғанмын жасағанмын жазғанмын
ы оғыз доған барып эйр астанаға бір теңгесін алып кетті
оғыз доған жеңді ғой иә осы сотта иә
жүз процент жеңді а жүз процент жеңді иә мхм
басында үш бірдей судья ауысты істі қараудан бас тартып мхм
ең соңғы судья ғана істі аяғына дейін қарап осы істі нүктесін қоя білді
эйр астана компаниясы бізге қарсы ыыы өздерінің штатный юристтерінен басқа үш бірдей заңгер жалдады
яғни төрт заңгерге қарсы мысал үшін жұмыс жасадым
ал енді абзал мырза адвокат дьявола деген фильм бар иә өте атақты фильм бәріміз көрдік
жалпы сіздердің ыыы мына қызметтеріңізде енді сіздің басынызда емес жалпы адвокаттардың басында ондай жағдай кездесіп қала ма
ол енді міндетті түрде кездеседі
ол кездеспеуі мүмкін емес нәрсе және ол
өйткені адвокат енді іске қылмыстық тартылған адам
тоқсан пайыз жағдайда енді ол шын мәнінде қылмысқа қатысы бар адамдар ғой шындығына келген кезде
біз енді жүз пайыз ыыы сүттен ақ судан таза адамдарды соттап жатыр деп айта алмаймыз
болмаса жүз пайыз қылымыскерлерді соттап жатыр деп айта алмаймыз иа мхм
сондықтан адвокат адвокатты не үшін жалдайды
адвокатты өзінің заңды құқықтары мен мүдделерін қорғау үшін жалдайды адам
ы қылмыстық процесс кодекспен конситуциямен бекітілген ыыы адамның бір құқықтары бар нақты
сосын бұл жерде ақ қара деп қарауға болмайды бұл жерде көп шатыс туындайды
ы көп адамдар ойлайды иә кінәлі иә кінәсіз арғы жағында ол екі ортада берілетін жазаның мөлшері бар ол екі ортада ы мынау ы квалификация дейді
қылмыстық істің дәрежеленуі бар
мысал үшін біреу дейтін артығырақ айып тағып қояды әдетте мына біздің құқық қорғау органдарының жаман тәжірибесінде бар
өте жаман тәжірибе ы артығырақ айып тағып жібереді де мхм
бір адам сол үшін нақты бір ғана іспен істі болуы мүмкін
ал ол оның үстіне одан әрі қоюлатып оның үстіне тағы жамап басқа да ашылмай жатқан істерді үстіне қоса салып жаңағыдай
өйткені ашу ашылу көрсеткіші деген бар ғой мына ішкі істер органдары әсіресе осындаймен көбірек жұмыс жасайды жаңағындай
айталық ауданның территориясында он ұрлық жасалды ол қалайда он ұрлықты қалайда ашуға тырысады
ішкі істер органдары басшысы соған мүдделі әйтпесе қызметінен кетеді
міне бір қылмыскер ұсталды ма ы ол енді бір ғана іске қатысы болуы мүмкін
иә анау он үстіне бәрін соның мойнына жауып жібереді
осындай жағдайдың барлығында да адвокат осыны ағын ақ қарасын қара яғни ең бастысы қылмыскер бола берсін мейлі қылмыскер болса ол қорғалмау керек деген сөз жоқ бұл жерде ммм
қылмыс ы адвокат осының м артық тағылған айыптарын болмаса тым көп берілген жазаның негізсіздігін дәлелдеп жазаның мерзімін төмендету
осының барлығында адвокаттың қызметі бар көрдіңіз бе
үлкен қылмыс жасаған бірақ енді қорғау керек деген клиенттер болады ғой
ондай кезде бас тартатын кездер бола ма өзіңізде
ы мен өзім мысал үшін кәсіби ісімді жаңа айттым ғой өзім ісімді екіге бөліп қараймын деп қоғамдық істерім адвокаттық мына кәсіби істерім деп
қоғамдық істерім бар жаңағы тілге қатысты болсын ұлтқа қатысты болсын сонымен қатар кәсіби істерім бар
менің кәсіби істерімде негізінен экономикалық істермен ғана айналысамын мен
айталық ыыы бір ы әйел адамды зорлаған болмаса өлтірген жаңағыдай жалпы санаттағы қылмыстар дейді олар общее уголовное дейді
ондай істерді мен алмаймын алғым келмейді
бірақ қажеттілік болған жағдайда адвокаттар алқасының төралқасы бізді міндеттей алады
егер ешкім қорғайтын адам болмай қалыватса ы міне мына адвокат осыны қорғасаң да қорғайсың қорғамасаң да қорғайсың деп
бұл заңда жазылған адвокат қызметі туралы
бірақ енді менің өзімнің тәжірибемде ондай болып көрген жоқ
әзірге алғым келмеген істерді мен алмаймын алғым келетін істерді аламын
оны таңдау мүмкіндігім бар қазіргі таңда мхм
ал енді абзал мырза әңгіменің соңында қазір бізді интернетті көріп отырған көрермендерге өзіңіздің берер бір ақыл кеңесіңізді айтып кетсеңіз
жалпы біз қай жағынан ыыы қай жағын қолға алуымыз керек
жол полициясы тоқтатқан кезде жаңағыдай бір жерде талап еткен кезде неге мән беруіміз керек бірінші кезекте
бұл жалпы енді өзімнің салама қатысты айтатын болсам өте үлкен мәселе
бұл қай қай елде де қай қай мемлекетте де үлкен мәселеге айналған нәрсе бұл құқықтық мәдениет қалыптастыру
құқықтық мәдениетті ы бір орган немесе бір лауазымды тұлға қалыптастыра алмайды
оны ел болып көп болып халық болып қолға алсақ қана құқықтық мәдениет қалыптасады
біз қазақ жалпы мақал мәтелшіл халықпыз иә
мақал мәтелдеріміз өте көп және олардың барлығы да философиялық мәнге ие
айталық барлығымыз ыыы бауыржан момышұлының ы тәртіпке бағынған құл болмайды тәртіпсіз ел ел болмайды деген сөзін
мхм осы кез келген мектеп оқушы да кез келген студент те кез келген жаңағыдай көзі ашық азамат та айтып жүреді
бірақ соны іске асыруға келген кезде өкінішке қарай оны басшылыққа алуды ұмытып кетіп жатамыз
сондықтан әрқайсысы әрбір азамат қалай болған жағдайда мен осыны айтудан танбаймын
ыыы енді көп адамға бұл ұнамауы мүмкін бірақ біз өзімізден бастауымыз қажет
егер сіз біз ы жаңағы өзіңіз сұрағыңызды қойып кеттіңіз ы жол жүру ы жол жүру мәдениетіне байланысты иә мхм
полиция өкіліне жолда тоқтатқан жаңағыдай жағдайда жағдайда ақша ұсынбаса ақша бермесе ол сенен ақшаны талап ете алмайды
ол алғысы келіп қазақша айтқанда иегі қышуы мүмкін иә ымдауы мүмкін иә иә бірақ талап ете алмайды мхм
көп жағдайда өзіміз соған оң иығымызды беріп тұрамыз да жаңағыдай себепкер болып тұрамыз ммм
былайша айтқанда ешқандай ыммен ишарамен түсінетіндей жағдайға жетіп қалдық қазір бір парақорлықтың өзін алып қарайтын болсақ
сондықтан бұл мәселеде бізге принципшіл болу керек
әуелі мінез керек осы мінезді қалыптастыруымыз керек ұлттық мәдениет осылай қалыптасады
әуелі ол адамның өзі мінезі болуы керек ы мен осылай принципшіл болу керек міне содан кейін барып бір жалпы ел болып қалыватсақ қана ол іске асатын шаруа
мен осыны жалпы фейсбукте болсын әлеуметтік желіде болсын осылай өзің сияқты журналистер ы сұхбат алғанда болсын айтудан танбай келе жатырмын мхм и айта беретін боламын
бәрі өзімізден бастауымыз керек дейсіз ғой иә бір сөзбен айтқан кезде онсыз болмайды
жемқорлықты да жоюдың жолы жалпы кез келген үлкен дүниенің бастамасы әр адам өзінен бастаса иә ол қоғам да түзеледі адам да түзеледі
құқықтық мәдениет дегенді біз бұл сондай бір түсініксіз бір философилық ұғым ретінде қарастырмауымыз керек
бұл қарапайым әділеттілік деген нәрсе болды
құқықтық мәдениет орнаған жерде әділеттілік орнайды құқықтық мәдениеттілік болмаған жерде әділеттілік болмайды әділетсіздік орын алады
абзал мырза уақытыңызды бөліп сұхбатқа келіскеніңізге алғысымызды айтамыз
енді осы сұхбаттың барысында ы көптеген көрермендер кішкене де болса осы құқықтық сауаттылық туралы бір ақпарат алды деген сенімдеміз
айтар алғысымыз шексіз рахмет
қымбатты көрермендер бүгін желмая интернет жобасының қонағы болған белгілі адвокат абзал құспан мырза
ендеше біздің каналға жазылуды ұмытпаңыздар лайк басуды да ұмытпаңыздар және осы ыыы шығарылым туралы комментарий жазыңыздар міндетті түрде
келесі кездескенше аман сау болыңыздар
сау болыңыздар